عندي ابناء خال وعيال عم كتير جدا ما شاء الله عندي حوالي مثلا اتنين وعشرين ابن عم و مثلا تلات عشر ولاد اخوالي وبنشوف بعض عادة بتبقى في المناسبات يعني بنتجمع كتير مناسبات اعياد فرح كذه.